اذا كان عندي الخيار أفضل اشتغل خمس ايام في الاسبوع ثلاثة ساعات. تخيل كم بتكون حياتي مرتاحة عندي وقت فاضي بستمتع فيه بعد الشغل سواء اقظي وقت مع الاهل والاصدقاء او ـتعلم حاجات جديدة اما لو اشتغلت يوم واحد بس خمسة عشر ساعة يكون تعب وايد وتصير حياتي كلها حول الشغل بس لازم يكون في توازن في الحياة وهذا اللي افضله.